Tegna afaka mifampiagnatra raha ny biby samy biby ôhatra ny tegna azontsika atao ôhatra zao ny akôho samby akôho, ny akôho regniny igny mbôla madiniky zagnany igny mbôla tsy mahay mitady hagny tonde i regniny igny fô magnôhinôhy akeo de aboakany ake le voankagniny na <hesitation> na pitibary izy i na vary fotsy madiniky na ankagna de i zagnany mahita izy io mihignana sady miagnatra magnohignohy karaha regniny.